في أحد الأيام ظاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، فذهبت الطيور إلى منطقة بعيدة جدا لا تعرف أين هي، وبالصدفة وجدها طفل طيب القلب فسألها ماذا تفعلين هنا أيها الطيور? إنه ليس موسم وجودك هنا، فهنا الجو حار جدا لا تستطيعين الحياة والعيش فيها، فسألته الطيور أين نحن الآن? وكيف نذهب من هنا وإلى أين يمكننا ان نغادر? فأهداهم الطفل خريطة للسفر والذهاب إلى المنطقة المناسبة حيث يجدون بقية العائلات الأخرى من نفس صنف الطيور.